Tikul um väävli otsah. Ja sis tõõsõ poolõ pääl um sääne kahrõ pind topsi üte veere pääl. Tõmbat tuud ja sis kuumusõga väävli palama ja pandki tiku palama.